الحس لي يديرونجيني لو بلوس باش نرقد هو الصون تاع ولد صغير يكون هاكا يبكي ولا, اور صا ما عندي اوكان بروبلام